Obasi abahe na wu ka ngun ator se ndum na nenkae ajoi ka ochima-biji <noise> onok ojoi ka ochima-biji, okor oya oji mon-ayor afor ndangha mba ofu, obiri ye. Okǝn Amit, mon ayor akpet okue abak, akue abak, a nok akue-e <hesitation> otibi mbi oki tibi, mon ayor anok akue okak eyeh ka nwut anok aman nkume esagasa aki rowe yi kung anok asi nyim yii bo for na ebia, oki binghi-ye se kume nfa, br-oyen ngun nyi? Oji ebhat nji eji eki nob-o, chong ebhat nji. Oji nga eji eki-nob, chong nwut ka kpo taghe na anna-rum, onok ojak nwut eyeh, ofon echi nwut eja, kpe jen-jen nji onora mme nyen nki kam. Mme otib o-mme ka abonche ka abon ma ejik-o-ji, de-e nyen afon okot na mon owah, de-e nse afon okot na mon-owah. Obu ofon okot na mon-owah, oka tobe-yeh ka etimere, a ji njie adike yeh-o. Kǝn nyen akpo kkumme se nten-na obob eyim eh-bhe otob ka etimere, eji nji enob-o. We nyen, mon a yim ejum eka nob, we binghe ka binghe ka erig njue ari binghe ka nkan-ni-ka eron ye okiche Se we ejum nji oyemi na enob-ah? Oki eyen se mon aki tim achi arung se mama mgbo. Kǝn mfam-fa, abonche oki bing abo, monche asira nji-tat monche akai ka ehre oki yim nann ota yeh eti. Kǝn a kpor i agoe aji kǝn oya mbi we okatimi a kpor ba na mbi, we nyen otabe oki. De-e we, bighe aji kpoghe nne yor akagihe oya ambi a yen asu. Akpor ba ka ngun, a ki menghe se nji eka nob, aki menghe se, nyen omme ari atagham eti-o, nse omme ari atagham eti-o, nka yuk, enn ebhat mba kǝn ndoo nkak, nkak ndoo ka afanikong. Eji okikpo tim njim-o chang. Ochi be osira se nyen-owah akayeh-a nse-owah akayeh-a birim-o. Nyen-owah atongha nyenni mba, nse-owah atongha nyenni mba. But eji nji o follow o yere ekat ejen abo-o, chang. Onora ekat ejen eja, we oyim nji biji eba bi ki kora. Okai wa ereh nyen-owah achot na wa echibe nchot, nse owah achote na wa se papa, ka kpor chot na mme-o nkue. Eji nji we okue-o chang, we ebhi chang, ebughe chang, we kpe jen-jen chang. So ejen ekat ejamme na ode otip na egu nji, de-e kpe baghe nse, kpe baghe nyen fii mon-owa, ta yeh nyenne eti, ka-n ga, ka nyera nye ra ekpin tik enob na monowa ayor-afor-ano and we erong oki yebe-mbinghe na mon-owa. Monowa akpor fam-mba ajak nwut, achibe abagha na eyim m ka okpii ngun abak akara osenghe oman, oyiri oman, esu eman, ochibe odik na bofa mbi nyen ayeh monn adik ka ngun-eri nyi eba-anor. Ka nga obu oyeh mon ka nyen-ni mba, oki di, oye he ka ebi-mba, odi ebi mba mme nsi-run mme se, de-e ayen na ase ayeh abon-a bo ka mba nyi nor a ki nob ojor akare akad ebhat nse ore yor abahe na yee ka ngun.